<noise> E! <noise> Anisany mampiavaky ny Italianina moa zao gny fanaova Lasiesta. Reo gn tena anisan tia lasiesta lafa moromorogn'andro igny, matory. Da akoatsin'izay gny fitsangatsangana, reo tia <noise> mibôky, <noise> miaraky am fianakavia <noise> mba mandea mibôky ny Tana kely. <noise>